Si mi pirdissi dintra na citati stranera e nun sapissi chiù chi strata pigghiari, mi orientassi cu lu suli pirchì chissu sempri affaccia nni la parti Est e cala nni la parti Ovest. Accussì ca, si vogghiu jiri ntra na parti o l’àutra, basta taliari unni affaccia e cala lu suli pi sapiri unni jiri. Si poi haju cu mia un telèfonu cu lu GPS, allura veni chiù fàcili, pirchì bastassi addumari lu GPS.